Yashil rang tabiiylik va yangilanish belgisi. Bu rang tabiat va hayotning yangidan boshlanishini anglatadi. Yashil rangni ko‘rganimda, o‘simliklar, daraxtlar va tinchlik haqida o‘ylayman.